Manahaky anizao o ñy kolotsain'olo a kôlomby añy ,aminy ñy fivavaha: -Rozy manany ñy ndrañahary tompoen-drozy hajain-droze ;aminy ñy sakafo ,manany ñy fototsiny ñy jabon-drozy rozeee jaboen-drozy ao, <shushes> sanandro; aminy ñy fomba fanao noho ñy fety ankalazàn-drozy ao ;manany ñy fomban-drozy rozy ro ñy fanavan-drozy ñy fetin-drozy ;aminy ñy tsinjaky ,manany ñy karazany <shushes> ñy sinjaky mampiavaky androzy rozy noho aminy ñy moziky koa zay.